Janvier, fevrier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Zay gny matetiky fizakanay anazy. Fa raha atao amy fiteny gasy pure moa izy da hoe, izay tsy de matetiky fizaka loatsy: janoary, febroary, martsa, aprily, may, jiona, jolay, septambra, oktobra, novambra, desambra.